í Hofsjökli í gær lögreglan rannsakar enn tildrög slyssins en Veðurstofan jarðvísindamenn og fleiri höfðu varað við því að

að fara inn í hellinn þar sem hann myndast við jarðhita og honum fylgja gastegundir eins

og brennisteinsvetni brennisteinsdíoxíð og kolmónoxíð sem allar geta valdið eitrun

eru komnir Garðar Hrafn Sigurjónsson formaður félags fjallaleiðsögumanna og Jónas Guðmundsson verkefnisstjóri hjá Landsbjörg verið þið velkomnir Jónas þetta var mikil björgunaraðgerð hjá ykkur í gær áttuð þið von á því að eitthvað svona gæti gerst í ljósi

svona gerist ekki en auðvitað hvarflar stundum hugurinn í þá átt þegar að ljóst er að menn eru að heimsækja slóðir eins og þessar já höfðuð þið gert einhverjar sérstakar ráðstafanir vegna þessa nei ekki ekki beint það var auðvitað bara búið að fara í gegnum hvernig okkar okkar skipulag er þegar svona er þarna erum við náttúrlega stað sem er fjarri byggð og færðin eins og hún var í gær það er búið að rigna mikið þannig að voru mjög erfiðar aðstæður að komast á staðinn það var það sem gerði þetta kannski erfitt þessi fjarlægð og færðin og svo er þetta náttúrulega dálítið óvenjulegar aðstæður það eru ekki margir

sem að þið hafið þurft að að bjarga fólki út úr nei þetta er að minnsta kosti sá eini síðustu

verið notaður markvisst svona eitthvað í ferðaþjónustu þarna reyndi auðvitað á mjög margt þetta var mikið samstarf hjá heilbrigðisstarfsmönnum lögreglu

þannig að það gekk svosem þokkalega þó endirinn hafi ekki verið eins og við hefðum viljað hafa hann já nú er þetta náttúrlega nýskeð og fólk er enn í sárum yfir því að þessi maður hafi

deyr þarna en það var eru menn að fara með ferðamenn það vill vera núna að síðustu síðustu ár

koma til Íslands er mikil upplifun að fara í íshella og því miður eru íshellar á suðurströndinni þéttsetnir og þá leitar fólk stundum annað og á vit

ævintýra

að opna það heyrist um annan helli upp á hálendi þá bara fer oft fólk þangað það er þessi æsingurinn er eftir

auglýsa þetta og fara með fólk þarna nei ekki í þennan helli ég hef ekki heyrt

séð neinar auglýsingar

að fara þarna upp eftir í akkúrat þennan helli en aðrar auglýsingar með

eða vatnsíshella á suðurströnd þar er mikil auglýsingaherferð í gangi en akkúrat þarna nei þá hef ég ekki ekki séð neinar auglýsingar en það hefur verið dálítil traffík þarna það hefur verið

um ferðir þarna bæði á einkaaðila og ferðaþjónustuaðila án þess að ég hafi svosem nákvæmt yfirlit yfir það já hversu miklar kröfur eru gerðar til ferðaþjónustuaðila sem að fara á svona staði það eru sáralitlar sem engar kröfur gerðar til ferðaþjónustufyrirtækja afþreyingu í dag það eru engin lög eða reglur sem taka á öryggismálunum hvað það varðar við erum með gæðakerfi sem heitir vakinn sem að er Ferðamálastofa sem sér um og er

unnið af Ferðamálastofu og ferðaþjónustunni þar sem að er kveðið á um að fyrirtæki þurfa að hafa öryggisáætlanir og það liggur fyrir frumvarp fyrir Alþingi sem að um ný lög um ferðamál sem þar sem að er krafist þess að fyrirtæki hafi öryggisáætlanir og ef að fólk og fyrirtæki eru að fara eftir öryggisáætlunum þá eru í þeim verklagsreglur þar sem að er kveðið á um hvernig eiga að framkvæma svona ferðir þar eiga að koma upp flöggin sem eiga þá að koma í veg fyrir að fólk fari sér að voða já hvernig horfir þetta við ykkur leiðsögumenn sorglegt að sjá að svona slys gerist auðvitað og þetta er eitthvað sem við þurfum öll allir leiðsögumenn að læra af en á sama tíma þá þurfum við líka ekki það að ég þekki ekki til þessa máls og á sama tíma þurfum við að

menntun og þekkingu Jónas segir það eru engar sérstakar kröfur ég meina ferðaþjónustufyrirtæki geta komist upp með það að ráða ekki faglærða leiðsögumenn nei ég gæti ráðið þig á morgun á Hvannadalshnjúk ef mér sýndist svo já þér finnst það örugglega spennandi og ég myndi örugglega plata þig með

örugglega bara rétta þér fólkið í framtíðinni sko en þannig þannig er staðan í dag stjórnvöld hafa ekkert gert gert í kringum ferðaþjónustu síðustu ár það er bara rétt byrjað að vakna smá umræða um ferðaþjónustu sem er orðin ein af okkar stærstu innviðum í dag og það er varla það er erfitt að fara í skóla til að læra þetta það er þó kominn grunnur að því hjá leiðsögumanna

núna út á Keili en það er bara grunnám það er bara rétt til þess að byrja námið þannig að í dag er voða erfitt að fá fólk til

koma og mennta sig vegna þess að það er engin þú þarft þess ekki það eru ekki meiri líkur þú fáir meira borgað þú færð ekki meiri vinnu gætir stundum fengið ekki vinnu þó þú sért menntaður þeir vilja frekar ráða einhvern sem er ómenntaður og þá geta þeir borgað

þannig að það er enginn það er ekkert málum sem er sorglegt samhliða þessu líka þá er auðvitað nauðsynlegt að í viðbót við að mennta og allt sem Garðar segir

og rétt er að taka upp viðurkendar aðferðir í stýringu sem kveður á um að það eru bara ákveðið mörg fyrirtæki sem fá bara þennan stað eða þau eiga að framkvæma ferðina svona svona og og stýringin tekur oft á öryggismálunum og

verndun náttúru og með henni er auðvitað hægt að hækka nú er þessi staður þetta er þjóðlenda hellirinn ríkið á þennan helli hver er skylda ríkisins til þess að tryggja það að menn fari sér ekki að voða að þessari stýringu þar sem við viljum hafa ferðamenn þar viljum við setja upp einhverskonar viðmið sem segir við ætlum að hafa svona ferðamenn hér við ætlum að fá

svona mörg ferðaþjónustufyrirtæki við ætlum að framkvæma ferðirnar á þennan hátt við ætlum kannski að skammta inn á staðina það fara bara hundrað á hverjum klukkutíma eða tíu á hverjum klukkutíma og svo framvegis eins og eins og gert er í Bláa Lóninu í dag það er bara stýring af bestu gerð nú er búin að vera túristasprengja í mörg mörg ár samfelld og þeim fjölgar alltaf og alltaf er verið að tala um að það þarf stefnu og stýringu og

þetta hvað þarf eiginlega að gerast til að það komist á koppinn einhver stýring þessara mála hérna ég held við þurfum bara byrja taka þessu með

aðeins meiri alvöru í fyrsta

lagi þegar ég byrjaði að vinna sem leiðsögumaður þá var þetta bara svona hálfgert grín og spurt hvort að ég borgað fyrir þetta þetta væri nú bara skemmtun

lappirnar í kringum ferðaþjónustu og stýra henni betur og fara í stóra hvernig þeir ætla að stýra henni og hvað þeir ætla gera við hana ekki bara að fjölga skemmtiferðaskipum heldur virkilega hugsa hvaða fólk á að koma hvernig

að taka á móti því og hvað á fólkið að vera menntað sem tekur á móti því einhverju leiti eru þessi vinna hafin það er vinna hjá Ferðamálastofu hjá landsvæðunum þetta er kallað d m p destination

management planning hún er hafin af einhverju leiti þannig við sjáum kannski eða ég meina það eru að koma ný lög eða frumvarp allavega já já við fylgjumst með þessu kærar þakkir fyrir komuna hingað í myndver

allt öðru og í dag hundar og önnur gæludýr um þeirri samgöngubót að fá loksins að nota strætó og þar sem dýr eru í eðli sínu hlynnt umhverfisvænum samgöngumátum liggur þetta auðvitað beint við en

ekki alveg sama hvernig þetta er gert því hundar til dæmis eru ákaflega misjafnlega undir það búnir að fara í strætó og þetta á jafnvel við um eigendurna líka og hingað

hún Emma sem er á fjórtán ári og með henni er Rakel Linda Kristjánsdóttir formaður

félags ábyrgra hundaeigenda

hvað þurfa hundaeigendur að hafa í huga áður en þeir fara

sko kannski fyrst og fremst að þekkja hundana sína og treysta þeim í aðstæðunum ég til dæmis treysta Emmu já en við hjónin eigum sitt hvorn hundinn og maðurinn minn þarf að vinna svolítið meira í sínum hundi áður en hann fer þannig að að hver og einn hundaeigandi þarf bara að þekkja sinn hund já hundurinn sem maðurinn þinn á hvað þarf hann að að læra sko hann þarf kannski betur geta til dæmis eins og í dag þá er hann mjög erfiður

og hann á erfitt með að hitta aðra hunda og annað fólk þannig að það þarf bara að vinna betur með það já ég var að lesa aðeins á netinu leiðbeiningar til hundaeiganda og þá hunda

ekki heilsa fólki í strætó og ekki öðrum hundum nei hvernig fer maður

og gauka að hundinum til þess að ná athygli ef hann ætlar að fara sýna þá öðrum hundum eða fólki athygli inni í vagninum og hérna eða þá bara að klappa honum og og strjúka um axlirnar róa hann þetta eru náttúrulega nýjar aðstæður er eitthvað sem þeir þurfa að læra inn á og sérstaklega þessir sem eru eldri en þeir sem eru með hvolpa í dag að þeir

byrjað strax að þjálfa sína hvolpa þetta er tilraunaverkefni til eins árs hvernig heldur

sko þetta á alveg að geta gengið vel hér eins og

í heiminum og hérna sko hundaeigendur flestir eru ábyrgir og og vilja gera allt það besta fyrir sína hunda og hafa þá til sóma og svo eru til fagaðilar sem hægt er að leita til ef fólk er óöruggt það eru fræðingar

hundaeigendur eiga ekki að fara með hundana sína á ákveðnum

tímum vegna þess að þá eru bara of margir í strætó væntanlega já sko það eru takmarkanir

á svona háanna tíma frá sjö á morgnanna til níu og síðan eftir hádegi frá þremur til sex þá þá má ekki taka hundana með í strætó það

meiri hætta á þrengslum og annað og það eru aðstæður sem þeir þola illa já hvað ef

hundurinn ég meina nú vitum við það að hundaeigendur eru misjafnir eins og þeir eru margir er hægt að treysta fólk til þess að taka þessar ákvarðanir að fara ekki með hundana sína inn í inn í svona aðstæður sem gætu verið bara erfiðar þeim og öðrum farþegum

að kannski er hérna í

hefur náttúrulega alltaf úrslitavaldið þannig að ef hann

hérna sér að hundaeigandi er ekki að valda því að fara með hundinn inn í vagninn og bera ábyrgð á honum

út með hundinn sinn en hérna en sko hundeigendur eiga að geta metið þetta sjálfir og flestir flestir geta Emma gæti nú bara stýrt strætó hún er svo róleg hérna og

þú myndir fara með hana í strætó en en hvernig nú eru margir sem eru með ofnæmi og asma það er mikil gagnrýni frá þeim á þessa tilraun hvað viltu segja við það fólk

það eru það eru ákveðnar reglur sem gilda fyrir hundaeigendur þegar þeir eru að fara með hundana inn í vagnana þannig að hundeigendur eiga ekki til dæmis að að fara í gegnum vagninn heldur að borga og og fara út og síðan inn

eru viðkvæmir og annað geta þá bara reynt að miða það út þannig að þeir sitji þá næst

og það er náttúrulega með þetta eins og allt annað að það þurfa náttúrulega allir að taka tillit hver til annars og hérna

verða að virða virða þetta að það er náttúrulega eru ekkert allir sem að kunna að umgangast hunda líka að geta gripið inn í ef að til dæmis

ef einhver myndi til dæmis fara að vaða í hundinn og vilja klappa honum og annað þá verður bara að stoppa það þannig þetta á líka við fólk sem er ekki með hunda það eru reglurnar hundarnir ekki heilsa öðru fólki og það má enginn heilsa þeim nei og þetta er líka eitthvað sem íslenskt samfélag þarf bara

að aðlagast og læra inn á takk fyrir þetta kærlega Rakel Linda og Emma

þetta gott í bili Kastljós verður næst á skjánum á mánudaginn við sjáumst þá veriði sæl

næst á skjánum á mánudaginn við sjáumst þá veriði sæl